Injo' apa e' e' iyo injo' biasa di kio' to olo-olo' e' nulassiria' intu' jarang' intu' jarang' ya manna mutoro' nyi' kulle' nu' anu, di pasi' lari' injo' mange' kemudian beh' apalagi ri' kua' bahi', intu bahi' ya sami'pala' di ondangi' ya beh' pilangrapa-rapa injo' mange' lari' e' asu' e' intu' asua' ya palagi sua nu' na' lolo lebih hebbara' pesse' angundang' ya kemudian injo' e' padalle', beh' intu padalle' ya, saming ditte'i mi iya', la' kappa-kappo mi injo' mae' nu lange' kemudian re' dikua' i' kelinci injo' kelincia, bededede iya' mi se'sukku' ber' bere' lari cuma injo' ta' biasa to' sikale' dongo' e' maengi injo' pole' e' samanga'na' e' sammerate' re' todo' nu lamba' ya, nassami ya' nulamba ya' kura-kura, injo kura-kura ya' wahdende' e' pissang' pulomi lallo'-lallo' injo' nu anua' nu' e' lari', e' iya kunjo' to' mi naung iya kemudian, e' <hesitation> e' pe'pikuf, injo' pikua' nu' do'dong injo', kah nu' kodi' to' leme'-leme' kah injo' pikua' E' piku' mange' injo' e' cicca' e' ya anre kale intu' cicca' ya, kah nu rate' ri' anua intu' ya ri' benteng' nu anu tala kulle' kemudian, e' apa injo' pole e' <hesitation> cicca', e' jangang'a, intu' jangang'a kappa'-kappa' kaleji iya, jadi re' dekulle' biasa to' ji lari' ya tapi samang' hirang' do', do na mi bantu'na ri anua. kemudiang, e' <hesitation> e' apa injo' pole e' <hesitation> samang' rata ri' anu lange', nassemi burung-burung e'bbere'. sualamba' ri' selaing anu injo', apa injo' pole dih', selain e' kura-kura <hesitation> e' <hesitation> e' biku' <hesitation> e' apa injo' pole e' iya njo'